﻿Ekibuuzo eki- ki kiri kumbuuza ngu kyokubaho nkahatiya nkashanga ndenda kutambura mubicweeka bingi by'omunsi omu, ndabaasa kuzahe? Aharinye, ekicweeka ekindabaasa kuzamu neihanga rya Rwanda habwokuba ihanga eryo niyo oburugo bwiitu buri kandi twiineyo abanyabuzaare bingi munonga, abunda hurira, abundagamba nabo hamasimu ndabareeba ebishwaani kwonka ntakababuganaga ngu ngambe nabo, mbwenu kutambura nkaza mwihanga rya Rwanda nkababona, kiraba kiramanyiisa ekintu kihango harinye munonga. Mbwenu ihanga rya Rwanda, niryo ndabaasa kutoorana ndenda nkokutambura mubicweeka by'omunsi omu kusinga habindi.